Kéni, maamọ, taarọ, nein, sọnrọn, sindiye, <noise> sonọma, nigina, ise, oyi keni-feni, oyi maamọ-feni, oyi taarọ-feni, oyi nein-feni, oyi sonron-feni, oyi sindiye-feni, oyi sonoma-feni, oyi nigine-feni, sii, sii keni-feni, sii maamọ-feni. Sii taaro-feni, sii nein-feni, sii sonron-feni, sii sindiye-feni, sii sonoma-feni, sii nigina-feni, sii ise-feni, sii oyi-feni, sii oyi kein-feni, sii oyi maamọ-feni, sii oyi taaro-feni, sii oyi nein-feni, sii oyi sonron-feni, sii oyi nigina-feni, sii oyi ise-feni, maa sii, <noise> maa sii keni-feni Maa sii maamọ-feni, maa sii taarọ-feni, maa sii nein-feni, maa sii sonron-feni, maa sii sindiye-feni, maa sii sonoma-feni, maa sii nigina-feni, maa sii ise-feni, maa sii mọ oyi mọ, maa sii oyi-keni-feni, maa sii oyi maamọ-feni, maa sii oyi taaro-feni, maa sii oyi nein-feni, maa sii oyi sonron-feni, maa sii oyi sindiye-feni, maa sii oyi sonoma-feni, maa sii oyi nigina-feni, maa sii oyi ise-feni, taara sii, taara sii kein-feni, taara sii maamọ-feni, taara sii taarọ-feni, taara sii nein-feni, taara sii sonron-feni. Taara sii sindiye-feni, taara sii sonoma-feni, taara sii nigina-feni, taara sii ise-feni, taara sii mọ oyi mọ, taara sii oyi kein-feni, taara sii oyi maamọ-feni, taara sii oyi taaro-feni, taara sii oyi nein-feni, taara sii oyi sonron-feni, taara sii oyi sindiye-feni, taara sii oyi sonoma-feni, taara sii oyi nigina-feni, taara sii oyi ise-feni, nein a sii